די אינסעקטן וואס איך קען <hesitation> איז דא ביטלס, פליגן, בינען, סטינק באגס, טשייניז באגס, לעידי באגס <hesitation> סילווער פיש, באטערפלייס, מאטס, <hesitation> מורישקעס, וואסס, דרעגען פלייס, מוסקיטאס.